<hesitation> Brawn, brawn je thongi tsui, brawn tsu rong ukanita. Hemi isu ardiness mo. <hesitation> Ard nena inkonektla, ta idshetna net. Anita hit thina te ie nila. <hesitation> Stability le reliability hi a represent ta. <hesitation> It is strongly connected to nature. So ne thina te, soil te, autumn leaves te. They are all like mostly in brownish color mo. <hesitation> It is often emphasized for warmth and comfort mo. Home decorate, coffee shopate and more. Resilience le simplicity ne. Symbolize ta <hesitation> groundedness. It is important to promote balance and neutrality.